Bueno äj mantonhpa't kowa nyaksyajpa jenä' äj becinu', nyaksyajpa ijtu metzpät jenä ijtyajupä', jetij 'yakompanya'tzäjkyajpa sea äjtyä mama sea äjtyä janta' nyovena'ojmä, jenä ma wyanmä'nyaje o wyanki'myajpa, je kowa sunyi ajnhäpya y nyä'ijtu hay vece nyä'ijtu acompañante ti'yäk este susku, jete syusyajp sunyitä mantonhpa, jejtzye nyäwijtyajpa kumku'ojmä u cualquier kombä ka ti'yäjki costumbrista'i nyä'ijtyaju wa'ku jete nyäwijtyaju kowa y susku jejtzye nyäwijtyajpa ti'yäk este santuta'p.